Саёҳатҳои зиёд дар замони муосир як падидаи хубанд. Онҳо ба одамон имконият медиҳанд, ки ҷаҳонро бинанд ва таҷриба гиранд. Аммо баъзан саёҳати зиёдатӣ боиси ифлоси муҳит мешавад. Агар одамон масъулият дошта бошанд, ин фақат фоида меорад. Пас, саёҳат хуб аст, агар бо эҳтиёт бошад.